U termometru funcjonar se in pratica ti e vu nënd sietuh, e vu nënd sietuh e mënd jenë o i termometri ata me u mercuriu o më no ata të ri digitali thomi, çë ngë di si funcjonarjën thomi, comunqui ti i vu nënd sietuh, ahierna e vujën midhema te njatrë vend, e të del pran la temperatura.